Ca <hesitation> majde juiciupu cap ca chinu porqe cap tey porteru jʉa tey porteru y ap ʉy muspa jutʉk <hesitation> jʉllu <hesitation> jutʉk tec este cuy ʉnʉ pues cay hʉy cʉnʉcspa pues y ca nama chukca mishi cʉtʉya tambien cap hʉy nama tzuji wʉtp y tzuji wʉtpa ca chuk y tzuji wʉtpa ca mishi para que cap hʉy pues hʉy jʉcpa cay cʉspapʉ pues hʉy mechpa cay cʉspapʉ pues todo capʉg animaltʉgay capʉ este pues tey nama teji wat como neywin pʉn pobre pʉn mʉŋpa pʉn wat este pʉn wat este nama yacti way mecha a tzuji pero ca nuu tʉgay tambien cap teji ca nama pues hora si que cap wa ni musʉ shi ig yechpa ig jay yeche pe capʉs hʉy ispa ca nenapʉ ca animatʉgay ca cakwʉpʉtʉgay cap capʉ este wat neywin wa ni isʉ pues Pero capʉtʉgay hʉy ispa <hesitation> cay manera de teji maj bien jamaʉycuy pues cap te pitzaŋ cap hʉy muspa juti jutʉk minpa y jutʉk nʉcspa ca cay wʉjaypapʉ aveces pʉj nʉmpa pʉn tambien ca pues shi ca tzuji ca caŋ tʉgay pʉj cap hʉy witʉmpakpa pus cap dios hʉy nichʉgʉyʉ para que witʉm pacpa mas y cap hʉy mechpa jutʉ cay cʉspapʉ jutʉ ca hʉy nama jutʉc ca cʉsʉjpapʉ cap pi hʉy mechanajpa pues primetramente dios cap hʉy cap capʉ forma ʉni mantenechʉcpa